איך מיין אז קוען און ציגעלעך קענען אויך דערקענען זייער בעל הבית אדער מענטש וואס האדעוועט זיי ווייל זיי וואקסן דארטן אויף. מן הסתמא קענען זיי אויך ווייזן ליבשאפט. איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי אבער כ'מיין זיי קענען.